Asaweere jei mi yidi kanjum woni asaweere jei siwtaare mi siwtaa haa nder iyaalu am daa am be baaba am be debbo am be derdiraabe am.